कंप्यूटर प्रिंटर यन काम करदु, जन कोई एक कागज पर चित्र या शब्द लिखने के खातिर कंप्यूटर से आदेश देन्दु छ । जब हम कंप्यूटर पर कुछ लिखदा छ, त वह प्रिंटर क बतोदु छ कि क्या छापन छ। फिर प्रिंटर अपनी स्याही और कागज का इस्तेमाल करके वि जानकारी क कागज पर छापदु छ, जन एक छोटू सी कागज चित्र बनोनू हो।